<hesitation> ra̱guaꞌdááxo̱ꞌ mangaa, xó mu̱tháánxo̱ꞌ <hesitation> go̱nꞌ. N <hesitation> uu rí phú i̱nda̱wa̱á ni̱to̱ꞌo̱o̱, <hesitation> ajngáa rí xó mu̱ꞌtháánlóꞌ mbámbá mbiꞌi, mbámbá go̱nꞌ rá, jngó <hesitation> ikhaa máꞌ xó mbiꞌyuu ne rí xtílo̱, xkuaꞌnii máꞌ i̱tha̱ánxo̱ꞌ ne̱ rí me̱ꞌpha̱a̱ mangaa. Xómáꞌ nu̱tha̱ánxo̱ꞌ, rí na̱gi̱ꞌdu̱u̱n tsigu, enéro̱, febréro̱, márso̱, abríl, máyo̱, junio̱, julio̱, <noise> agósto̱, septiémbre̱, oktúbre̱, nobiémbre̱, disiémbre, xkuaꞌnii máꞌ i̱tha̱ánxo̱ꞌ ne̱ ído̱ wámba̱a̱ tsigu.